फ्रिज हमैन सब कथीला रखैसीत फिरिज आजकलके जमानाने बहुत लोग स्टेन्डर होगेलब । कहेकी अबलोग घर घरने फ्रिज रखैता । फ्रिज कथिला रखैए तह कहके खास कहकेत गरमिके लागि कि जैसेकी गर्मिमे कओनो चिज नमहकेकके चाहि कओनो चिज नबिगरेके चाहि । केहेकी फ्रिजमे राखलासे कथि होइए उचिज नगन्हाइ उचिज नमहकी कौनो चिज बिगरेबाला बात उने रखतीत ठान्डा पर नबिगरी काहेकी गरमिसे अभी खाएबाल चिजसब गर्मीमे बिगरजाइये । ओहीसे फ्रिजने राखलासे नबिगरइए इहेसे हमैनके फ्रिज लोग घरे घरने राखैता आकी कौने समान राखला पर फ्रिजमे नबिग्री कहके इहेसे सब लोग कथि कएलेबा फ्रिजने इराखैए । आ इहेला फ्रिज घरे घरे राखैए ।